Dito tɔɔ má diyá dza sɔsɔ lɔ na dza matáa dí tá mɔ, bʋ ŋdzɛ kókó na kóósé. Tɔɔ séé bʋyɛ lɔ bʋdé fɛmɛ yáa sɩ bé? Mafá kéé, mafá ké tɩbí mafá kée yɛ, lɔ mʋró dzɩñ séé baá yɛ bɩ. Tɔɔ kókó káná yáa sɩbé, barafóó ɔ fɔsíɩ, ɔ fʋsí kɩ kʋ talá ŋsɩ ina ŋaalɛ mɔɔ lɔ kʋ fʋʋ, ka gnɛñ léle, lɔ ba lána tchɔnɩ mɛ lɔ ba lá kaa lalɩ, bá lalɩyá lɔ ɔ kɔní kaa fɩlɩ bí, ŋnáa? Ba kɔní kaa fɩlɩ bʋ mɔlí ka tesi kɛ, ɔ tésíyá kɛ lɔ kʋ fɩlíyá lɔ bʋ lelki lí léleléleléle, bʋ fɩlíyá dza kayémɔ dzɛoo, tɔɔ lɔ ɔ gáŋ ŋveráa, ka gañ limɔ, límɔ lalá walawalawala, bʋʋ ɔ fi leleki ka buná bʋ kókó. Ŋnáa? Tɔɔ bʋká kóósé káná, mʋ tɩtɩŋɛ yáa ka kpaŋkpá, mʋ tɩtɩŋɛ tíɩ lá kaa lɛ gnimo, ka wɛná dɩ ŋveráa kaa dɩɩ ŋaláana, ka kpáta wɛ pɛrɛkɛrɛɛ mɩnɛ. Má dʋwá dásɛ ka dʋ kumóo kʋsʋbɔɔ mɛ, lɔ ma tɩní ŋveráa, ká gañŋá mbúre lɔ ma bɩrí gnimo. Bʋlɔɔ lɔ tɔɔ bʋká ma tíɩ lána ɖaálaná, ma tíɩ sɔtɩ ɖaálaná ka dʋ límɔ ka sɔtí bʋyɛ sɔrɔsɔrɔsɔrɔ, ka tíɩ lísɩ bʋ fúróo bʋ bu fúrúŋɛ lɔ bʋdé mɩnɛ kawɛ adaŋ mɩnɛ, lɔ ma lána tchɔnɩ domóo ŋka mɛ, lɔ ba lalí fɛdʋ. Tɔɔ má kɔwana, mɩnɩɩ na bá lalɩ ká, ma tíɩ dʋ bʋ yáádzisɛ na bʋ báa bé. Gɛ ma kʋsí alɩbása kadʋ bʋmɛ ŋmíɩ, ma kʋsí áyo kadʋ bʋmɛ ŋmíɩ, ma kʋsí kanáfʋrʋ kadʋ bʋmɛ ŋmíɩ, ma kʋsí dañsá kadʋ bʋmɛ ŋmíɩ, ma sɛkɩ kpínaná ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ bɔɔ bʋwɛná sokoriŋɛ nɩŋɛ, kadʋ bʋmɛ, tɔɔ bá lalɩyá fɛŋ lɔ má kɔníya mɔɔ yaatá maá gɛ má leŋ kóóséé dzɛ bɔɔ, lɔ ma fukutiɩ ɖaálaná ŋá lɔ ma fukutiɩ ŋɛ ka fukuti ŋɛ lɔ ma ná sɩ, ma tɩtɩŋɛ ma ná sɩ ŋa ɖoróo, lɔ ma dʋ yásɛ, ka gboŋ ka díŋí kagɛ, ma ná sɩ yásɛ mɛsíɩ, tɔɔ bʋʋ ma bɛrɛsí kóósé leñtɔɔ míɩ. m leñkɛ bʋlɔ mɩnɛ ka vʋ mɩnɛ, lɔ ma lísɩ mañbɔ kadi kókó, kala kaa gnɔɔ ka gbɩ tɔmɔɔ. Tɔɔ bʋká bɔɔ káa kóo baákáa na kóósé bɔɔ má leñŋá bʋná mɔ, ba gnañ bʋná doomi ɔɔ gañ kókó ɔɔ gañ kóóséé yá.